E misakafo ame hotely ty moko da mandany vola, sy raha de faniko matetiky lotry fa anisika hoe indraiky isan-kerignandro eo avao zany indraiky, indraiky, fa sy mihoatran'izay da igny zany sy raha hoe voatery mandeha ame toeragny sara be fa gne tena tiako da gne minagny pizza ty, amigne Extra pizza ao manko misy karazany maro, tacosh, ankonan'izany da agny e tena tiako.